Aminaha, tsy ara-dalagna ny fagnovana ny maha olombelogno olombelogno, satria ny olombelogno araiky vao teraka de efa magnagna ny maha izy azy, efa misy raha miraikitry agnatin'ny aignanazy aka ka ef tombo izy igny, misy fahalalagna koa azony na atao hoe culture hiainany amin'ny fiarahamoniny araiky, de n'aiza n'aiza tany omboany na ande aiza izy na ande aiza magnaraka fôgna le raha igny fa tsy afaka alagna aminazy.